Ahokkude fowru sabu ngam jokkondirde no ndiyam, Kadi waɗi hoore rewɓe ngal. Teddungal ngal, hokkude fiyaangu e laamɗe ngal kadi njangol ngal e jeyɓe.